अप्रैल रो महीनो गरमी रो आगमन अने नई ऊर्जा रो प्रतीक छे। ई समय कई देशों में वसंत रो पूरा आनंद लियावै जावे, फूल खिलै अने मौसम सुहावनो छे। भारत में बैसाखी, रमज़ान अने नवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार मनावै जावे। दुनिया में अप्रैल फूल्स डे मजाक अने हंसी-खुशी रो दिन छे।